Au istirahat te. istirahat manguntudo. manguntudo pea laku au eue laku ade masana keduke au naaku jualang au unae coe au una coe pea au weu musui nata ne hunuru pea baru au weu aledi aa aedi ma pea laku au istirahat te. au istirahat ma pea laku au anau ria adipito kau robo naa ma subu. subu ma au hanuma au unae mater akahide tu ala goreng auuna ala goreng pea au putar te rea mati minum pea laku mati eu skola mati eu pea laku laku e ianu laai au lebi ianu keduke au lebi ianu keduke pea laku au anaue anau peea. anau pea laku auwe uwe inoi tenai pake tenai pake pea laku au. au istirahat lohana istirahat lohana pea au una kujualan keduke hamise mam. ha mise ma aueu ama wasaladi au ta una aku jualang au ama wasaladi inau pukalawa nu. inau pukalawa nu pea. wea pea laku istirahat te, istirahat pe laku anau. anau adipito. Au istirahat te istirahat manguntudo ntudo pea laku au eue laku ade masana keduke au naku jualang au unae coe au una coe pea au weu musui nata ne hunuru pea baru au weu aledi <hesitation> aledi ma pea laku au istirahat te au istirahat ma pea laku au anau ria adipito. <hesitation> kalu robo naa ma <noise> pae robohna ama subuh subuh ma au hanuma au una mater aue unae mater akahide tu ala goreng auuna ala goreng pea au putar te rea mati minum pea laku mati eu skola mati eu skola pea laku kalue ianu laai au lebi ianu keduke <hesitation> p au lebi ianu keduke laku au anaue anau peea. anau pea anau pea laku kalu auweuwe ati noi ati noi pake tenai pake pea laku au. au istirahat lohana istirahat lohana pea au una kujualan keduke. <hesitation> Hamis sin mam, hamise ma aueu ama wasaladi au ta una aku jualang au ama wasaladi inau pukalawa nu. inau pukalawa nu pea. wela pea laku istirahat te, istirahat pe laku te anau. anau dera di pito Kalu jumaat te ma jumaate ma subu ma au hano au una mate lakahido. lakahido tu <noise> pea kalu ina anu lae au uwe iya nikeduke aledi ia inu pea laku anau ria jumaate anau pea laku iteteu pake ikeduke teu pake pea au na ku jualang una kui cara unae kui pao una jualan laku au ue aledie aledi ma pea laku istirahat keduke istirahat pea laku idi masa laku ana au keduke nau ria adipito ha kalu sabtu ma. sabtu ma au hanu au sewa kuhuta au pea laku au huna matera hidetu keduke we ana mateu skola nikome haa ana akahido pea keduke lako au ledi ianu pokonya au ledi iatarus ma hari. harima au ledi iya tarus mam haa ledi iay nupea laku ite anau pea laku ite ue. laku ite musu tanu hunuri tanu hunuri pea laku ite istirahate. istirahat pea laku ite anue anu pea ite eu musu tanu hunu re keduke. Kalu ahad ma, ahad ma kalau subu ma awaledi nasi kalapa siu kalau nasi kalapa pea awaledi ianu haa awaledi anau pea. te anau pea baru ite ua muse tanu pikadu musu tanu hunu remape ha pea baru ite. ite ye anu. anu pea baru ite ye tei istrahat lohana pea dimasa keduke. keduke baru iteu aledii keduke aledi taru jualan nikome unei teri jualan pe adimasa peu aledi pea ite istirahat. istirahat pea laku ite ye anau ri adipito anau adipito pea laku baru istirahat.